اشرح كيفية طيّ الملابس بشكل صحيح اول شي افرد الثوب عدل على الطاولة، وزيّن الكمام لجوا إذا فيه بعدها طوي الجوانب على النصّ لين يصير شكله مستطيل بعدين، اطويه نصين أو ثلاث طيات حسب ما يناسبك